الحياة فعلاً بتبقى معقدة أكتر مع التقدم في العمر وده لأسباب كتير أولها ان المسؤليات بتكتر كل ما بنتقدم في العمر تاني حاجه التحديات الصحية مع الوقت ممكن نواجه مشاكل صحية أو نحتاج للعناية بأحد من أفراد أسرتنا، تلاته تغير العلاقات، العلاقات بتتغير مع مرور الوقت، سواء من الأصدقاء أو العيله، اربعه المستقبل الغامض مع تقدم العمر، بنبدأ نفكر أكتر في المستقبل، زي التقاعد أو الحياة بعد الوظيفة